لو عندي صديقتي عندها يوم سىء ووحش في شغلها، هقعد اسمع، اسمع لها بإنصات وهظهرلها التعاطف وهكون حنينة معاها واطبطب عليها واحاول أحتويها وممكن اقترح عليها نخرج مثلا نتغدى برا بحيث انها تكسر روتين وتفرفش شوية.